ŋa voloi lɛ́lɛɛ ɓa ɣele waa ŋa mi sia, ŋa Ɣâla fɛli, ŋa waa, ŋa kpîŋ kpɛtɛ. ŋa tíi ŋai kélee ŋa bu ɣɛli-ŋa, a gɛɛ ŋa pâi saa gɛi. ŋa mi sia ŋ́a li, ŋa tíi kɛ́ pɛrɛ la, ŋa láa pɔ̃yɛ ŋa pɛlɛ tíi maa. ŋa pɛ́lɛ saa ŋai tíi mai kpɛ́ni fêi pɔ̃yɛɛ a gɛɛ nyíŋi ɓé ŋa pâi gɛi è sia time ŋí mai e too time ŋí mai. Nyíŋi ɓe ŋa pâi gɛi è sia time ŋí mai è too time ŋí mai. Ńyaŋ ŋa pɛlɛ maa ŋuŋ mai ŋá gɛ ŋa kpɛɛ mai ŋa pɛ́lɛ feerɛ mai. ŋa gɛ lîi a kɛ́ a laa kpɔ́ gbîŋ gbîŋ mai. Vóloi ŋa pâi kɛ̂i tíi kɛ̂i la a nîa-ŋa, kwa nîa-ŋa kúka kúkpulu mai. Vóloi tí a kɛ́ a ŋa voloi lɛ́lɛ dɔnɔ kpɛ́ni fêi fá mɛni támaa-aa kɛ́ a lɛ́lɛɛ la. Kwa mɛni mai kɔri kukia-ní nyeei. Da kɛ̀ mɛni lɛ́ mai nyaŋ kpîŋ ŋa mɛni lɛ́ dia. Í gɔlɔŋ a gɛɛ nîa-ŋa Mɛni lɛ́lɛɛ támaa káa dí ŋúŋ zui. Fé gɔlɔŋ kpɛ́ni fêi mo ɓa kpɔɔi kɛi yɛ̂ tamaŋ ŋa naa kɛ́ la a zɛŋ lɛ́ nuui nyaa ɓe mɛni kélee kɔlɔŋ kpa. Kɛɛ tamaŋ kukaa naa kùkia mai kukɛ zɛŋ lɛ́ kukia-ní dia. ŋa mɛni támaa kɔlɔŋ dí la. Damaa káa naa díkɔlɔŋ a gɛɛ fo gɔlɔŋ. Kɛ́ɛ nyii ŋa bɔ̃yɛ vóloi tí kwa dia-ní kwa li zu kwa kpɛɛ mai, time támaa ŋa ŋá mɛni ŋai pu gîe ŋa kwa tíi kɛ́ ku pɛ̀lɛ loŋ kɛ́. Kwa tíi kɛ́ ku pɛ̀lɛ loŋ kɛ́ kpɛ́ni fêi nîa-ŋai damaa ɣele da kula dípɛrɛ-ŋai la mɛni tamaa kɛ́ dí ŋuŋ- díkili-ŋa. Díkili-ŋa a kɛ́ a dɛ̂ɛi dífe kpîŋ gɔlɔŋ damaa ɣele dí nia-pɛ́lɛ-ŋai dí maŋ kaa díkili-ŋa, damaa ɣele dí- dí zurɔŋ ŋai berei da dí sonii la kelele a kɛ́ díkili-ŋa. Nya ɓé da pai dí kwa see-ní ku- kú wule too. Time tamaa kú mã́la kwa kpɛɛ dí mai díkelee da naa pa díkpɔɔi dípɔ, ku zɛŋ maa kɔri. Kwa zɛŋ mai kɔri tí da pâi kɛ̂i sɛŋ lɛ́ mai nyaŋ kpîŋ ŋgɛ zɛŋ dia. Kwa kpɛɛ nɔ́ naa ma vóloi tí ŋa li ɓɔ̀ bɛrɛ la, díi kpîŋ maa nɛ̃ɛ ŋa gɛ ŋa gɛ ɣele-wuli nɛŋ-pe nɛŋ-pe tíi ŋai tí kwa ǹɛnii-ŋai kù gɛ ɓè pài nia ŋa bɔ̃yɛ a gɛɛ ɓe pa nia la a kɛ ŋa bui. ŋa kula moi su maa nɛ̃ɛ kɛ̀ ŋa kula moi sui mo ɓa nia la ma. Gɛ̀ ni ŋa li ŋa laa nyɛɛ yes saa voloi káa saa a ŋa vóloi nɛ́lɛɛ kpɛ́ni fêi mɛni ŋai ŋá bu ɣɛli-ŋa, ŋa pɔri kéleeeee ŋa kula mai tɛi-tɛi tɛi-tɛi maa ŋuŋ feerɛ zaaɓa è lɛɛ la zu vóloi e lii. Lîi a kɛ́ nɛ̃ɛ kpɛ́ni fêi m̀ɛni ŋa bu ɣɛli-ŋa, ŋa ŋaa see kɛ. ŋa pɔri kpeli kpɛɛ. ŋa waa kpìŋ kpeli kpɛɛ ŋa- ŋa pa kɛ̀i a gɔlɔŋɔɔ a gɛɛ ŋa pai bui ɣele ta kpɛni ma a gɛɛ ŋa kpeli kpɛɛ. Kɛ́ɛ a kɛ́ ŋa gɛ e serii ɓɛ́i káa a nia mɛni a kɛ́ a ŋa voloi nɛ́lɛɛ. Pere ɓe ŋa voloi nɛ́lɛɛ ka la. Nyaŋ ŋa laa ŋa gɔ̀lɔŋ a gɛɛ ŋa saa tíi kɛ́. Lîi a kɛ́ a laa.